Fampiasan-drô rabosy sombotro-nany ndraiky irô io zen̈y baka amin’ny sombotron-drô in̈y afaka maharen̈y raha. Ia, mahareny ino ma raha manodidiny izy zen̈y izy na fa an̈atiny mahiziky baka amin’ny sombotro-nany in̈y ze ahafany maren̈y raha ze. Avio ahafany mivolan̈a amin’ny amin’ny rabosy mirana izy fo zen̈y himera-nany afaka volan̈iny amin’ny alalan’ny sombotro-nany in̈y koa karà ze.